Se i mezi pubrichi fïsan un pittin ciù efficienti, mi a machina a no â deuvieiva mai, à parte che no ghe l'ò e quande devo deuviâla me â devo fâmela imprestâ da mæ figgio, ma cöse gh'é de megio de arrivâ inte un pòsto e no avei o pensceo de parchezzâ?